د موسیقۍ د وسایلو نومونه لکه پیانو، ګیتار، وایلن، ډول یا دمبوره، ټرمپیټ <hesitation> همدارنګه توله، سکسافون، کرلینید، سیلو، ټرمبون، هارپ، اکاردین، بینجو، ټمبورین او همدارنګه ماریمبه.